Hɨdə gbə nɨɨɗ fəng fwaɗ tuf kwah mɨskaata fwa-fwaɗə taa mbiɗə pu. Pumbidi hidə pumbidi gbək pu mbɨɗi kwah pumbɨdi fwaɗ pumbidi tuf pumbiɗi mɨskaata pumbɨdi fwa-fwaɗə pumbidi taambiɗə, hidə gbək gbək hwa fwaɗ tuf.